no nyt on neljästoista päivä heinäkuuta ja olen täällä Juupajoella Lylyn kylässä ja tässä on pöydän takana Manu
Uskali
Uskali onkos teillä muuta etunimeä
ei ole muuta ollenkaan muuta se pelkkä se semmoinen
ja kuinkas se olikaan teidän syntymäpäivä
se oli kaksikymmenes päivä ja kolmas kuu tuhatkahdeksansataakahdeksankymmentäseitsemän
että juuri kahdeksankymmentä vuotta täytitte
niin minä täytin maaliskuussa kahdeksankymmentä
ja mitäs kylää se olikaan se syntymäpaikka
se on Höyteen kylää Höyteen kylä se on

kuinkas kauan täällä Lylyn kylässä olette ollut
no minä olen nyt ollut täällä niin kuin viisi vuotta jo että en minä ole paljon siellä ollut mitä minä käynyt olen kesällä siellä vain minä olin silloin alkuun siellä ensin vähän aikaa kun muijanikin kuoli yksistäni mutta minä tulin sitten vähän niin sairaaksi ja minä sitten lähdin tulin tänne tyttäreni
ja muuten olette ikänne ollut siellä Höyteen kylässä
niin olen ihan ollut siellä koko elämä aikani en minä missään muualla -
onko se iso kylä
olihan siinä ennen niitä mitäs niitä oli kun ne oli ennen sillä lailla ne - lukusijapiirit niin ne oli se Höyteen kylän lukusijapiiri niin siinä oli seitsemän taloa silloin niitä mutta nythän ne laittoi ne sillä lailla että ne on tuota koulupiirittäisiin ne lukusijat ei ne ole enää niin kuin ne ennen oli että se oli silloinkin Höyteen kylää vaikka - Oriveden - yhdessä - yhdessä oltiin niin ne kävi sieltä papit sitten aina lukusijoja pitämässä siellä Juupajoen puolella kussakin kylässä aina
minkä nimisiä taloja siellä oli ne seitsemän taloa
no siinä oli tuo Orilahti oli ja sitten Päri oli ja Ala-Jaarila oli ja sitten tuo Ylä-Jaarila oli ja Turhala oli ja jokos niitä nyt monta tuli Turhala jokos minä Pirtsaran sanoin
ette sanonut vielä
Pirtsarka oli kanssa siellä käytiin kanssa lukusijoilla Pirtsarka Jaarilat oli molemmat ne ne minä sanoinkin jo jokos monta nyt tuli
ne taisi tulla jo
jaa se seitsemän jaa taisi tullakin jo sitten se ei niitä muita - minä - muista muuta sitten enää
no oliko taloilla torppia ennen
olihan niillä joka ikisellä torppia Orilahden torppari se oli se Uskalikin ja ja kaikilla niillä oli niillä muillakin niin Orilahdessakin oli Jussila ja Paljasvuori oli kanssa että niitä oli kolme Orilahden missä meidänkin torppa oli niin torpparia taksvärkkiä tehtiin sitten niin että meilläkin oli päivä viikossa aina perjantaipäivä oli se määrä kun
kun piti taksvärkissä olla
niin teki taksvärkkiä talon ruoka oli - ei sinne ruokaa tarvinnut viedä mutta
no tarvitsiko sinne muuta viedä marjoja tai semmoisia
ei meidän tarvinnut viedä kyllä mitään muuta mutta kyllä ne niissä niistä toisista veivät - siitäkin oli siitä Jussilastakin joka siinä likellä meillä oli niin siitä täytyy - täytyi voitakin viedä kanssa ja mutta en minä muista sitä kuinka monta naulaa sitten oli se oli siihen aikaan semmoinen - naularätinki sitä vietiin sitä veronvoita sitten sen täytyi syksyllä aina viedä sitten se Orivedellä oli markkinat niin se voi vietiin sinne myytäväksi sitten kun ei muualla voita kaupaksi saanutkaan ei niitä kaupat ostanut eikä kai ennen eikä meijeriä ollut täälläkään ollenkaan ollut meijeriä Juupajoellakaan ollut eikä ollut Orivedelläkään siihen aikaan kun minä semmoinen kloppi olin syksyllähän ne kaikki vietiin sitten sinne Oriveden markkinoille myytäväksi elikot ja sinne tuli ostajia sitten aina ja ja voit ja semmoiset niin
mihinkäs aikaan syksystä niitä markkinoita pidettiin
no ne oli siinä aina että ne oli siinä pyhäinpäivän - edellä justiin että pyhäinpäivän edellä aina ne markkinat siellä oli ja siellä aina niitä palkollisiakin sitten niin ne pestasivat sillä lailla kun vuodeksi aina otettiin palkolliset kerralla ne pestasi siellä niitä sitten annettiin markkinoilla sitten vähän pestirahaa ja

no kyllä tekin siellä markkinoilla kävitte
kyllä minä siellä - vein minä sinne jo elikoitakin sitten jo isävainaan kanssa niin kyllä minä siellä kävin markkinoilla sittenhän ne loppui kyllä että ei niitä enää ollut sitten minun viime aikoinani kun minä jo palveluksessakin olin niin silloin en kyllä minä kävin siellä isävainaan kanssa vietiin pässejäkin sinne ja ja vasikoita ja minä muistan kun me vietiin oikein semmoinen suurisarvinen pässikin kerran ja ne tuli aina kysymään sitten ottivat siihen sarveen kiinni että paljonko sarvi maksaa sitten aina ja kaksitoista markkaa sai sitten semmoisella suurella pässillä siihen aikaa
no oliko siellä markkinoilla mitään semmoista huvitusta niin kuin nuorille
no olihan siellä niillä sitten kun ne oli kaksi päivää niin siellähän oli siinä Kössin talossa sitten ne pitivät siellä sitten semmoisia tansseja siellä oli tanssit sitten ja en minä siellä koskaan samana päivänä minä pois tulin silloin kun minä kävin en minä siellä ollut sitten toiseen päivään kaksi päivää niitä aina oli niitä markkinoita siellä niin mahdottoman kurainen oli se Oriveden raittikin eikä siellä asumuksia silloin ollut paljon mitään

no mikä se oli rengin palkka ennen
no se oli tuota siinä kaksisataa markkaa vuodessa ja sitten se sitten se rupesi vähän ylenemään että kolmekinsataa sai sitten tuota rahaa ja siinä oli sitten vähän siinä sai sitten alushousut ja paidan oli sitten semmoisia vähän semmoisia parseeleja sanottiin ja kahdet saappaat sitten vuodessa tehtiin talon puolesta
entäs piika
no ne oli piiat samalla samalla tieneellä että ei ne sen ollut sen halvempia nuo karjakot ja semmoiset -
ja ne sai ne sai kanssa parseelit
niin ne sai kanssa sitten vähän semmoista niin kun jalkineetkin tehtiin niille tehtiin kanssa kengät aina kun suutari oli talossa se kävi aina neulomassa joka talossa se kiersi semmoinen kiertävä penkkisuutari joka teki ne jalkineet aina
nahat sai talosta
niin ne siellä ne tehtiin se nahka kotona ne tapettiin aina joka syksy niin niitä elikoita lehmä ja sonni melkein joka talossa aina niin ja se syötiin se liha suolattiin sitten ja se palvattiin keväällä että sitten oli vielä sitten kesälläkin sitä palvattua lihaa sitten ja - ne valmistettiin sitten ne oli karvarit siellähän oli Orivedelläkin karvari ne vietiin sinne valmistettavaksi se nahka valmistettiin sitten siellä niissä karvareissa täytyi isompia elikoita tappaa mistä se pohjanahka tuli ja sitten päällisnahka niistä semmoisista vasikoista niin
oletteko katsellut sitä karvarin hommaa
kyllä minä sen olihan se täällä Korkeakoskellakin se karvarin homma kanssa nehän laitettiin semmoiseen isoon tiinuun likoamaan ne nahat ja sitten sitä parkkia pantiin siihen ne oli pajusta kiskottiin ne parkit ja sitten kuusista kuusestakin niitä otettiin kuusenparkkiakin niin karvari kyllä minäkin niitä vein pajunparkkiakin minä vein niiden karvarille kilokaupalla ne osti niitä sitten niitä niitä parkkeja täällä oli Korkeakoskella kanssa oikein siinä tehdasalueella oikein iso verstas siellä ne käytti niitä paljon ja
no mitä niille sitten tehtiin kun ne sieltä tiinusta otettiin
no ne sitten rässättiin sillä lailla semmoisella pöydällä kun ne - kypsyi ne tutki ne että ne oli - kypsynyt sitten semmoiseksi jo hyväksi että niistä tuli sitä nahkaa ja sitten ne paseri se rasvattiin sitten ja rässättiin sillä lailla siinä siitä tiinusta pois otettiin se haisikin niin kauhean pahalta se tiinu että oikein kun kyllä minä siellä katsomassa kävin ja nahkaa ostamassa tuolla täällä Korkeakoskellakin kun se oli tämä Orivedellä minä en käynytkään siellä verstaassa kyllä se oli siinä Naarajoessa Naarajoeksi sanottiin siinä - notkossa se siinä on nyt tuon Kotipohjan leipomo siinä samassa rakennuksessa missä se oli se karvarinverstas ei se vallan monta vuotta ole siitä pois ollutkaan vielä kun siellä parkittiin vielä - hirvennahkojakin käyttivät siellä kun hirven lupa oli joo mutta mutta on se sentään toistakymmentä vuotta jo ollut että ei että ei siinä ole ollut sitä enää ne hävitti sen
no onko teidän aikaan vielä taniaisia pidetty
kyllä kyllä taniaisia pidettiin minä itsekin pidin taniaisia kyllä en minä tehnyt kyllä taniaisia mutta kyllä minä pitänyt olen niitä se oli lämmin jalkine muuten vaikka se semmoinen - tuohesta tehty oli
kuinka se semmoinen tuohi oikein puusta lähtee
hyvin se siitä lähti puusta silloin kun se oli kolan ja otti ne sitä vaikka ei se ollut silloin kolon aikanakaan niin ne otti sitä siltä semmoisella nylkyrillä ottivat talvellakin ni ja kontteja ne teki tuohesta
minkäslainen se nylkyri on
se oli puusta tehty semmoinen vain semmoinen tulppa terävä pää jolla ne sitä irrotti siitä pinnasta sitten irti sitä kovasta puusta vain se koivusta -
no ei kai siitä koivu tykkää
ei ne ei ne sitä tuota kyllä ne kiskoi sitä sillä lailla pystystäkin kyllähän se kasvoi sitten mutta ei se koivulle mikään hyvä ollut se rupesi tuota pystykoivusta
no kuinkas semmoinen tuohi otetaan kun tuokkosta tehdään
siihen ei muuta kuin vedetään se viiva vain kyllä se siitä sitten lähtee kahta puolta tuokkonen tehdään niin silloin kolan kolon aikana niin se lähtee hyvin puukolla viiva vain siihen päälle ja sitten se

tuokkosia kyllä olette tehnyt
niin kyllä minä tuokkosia tehnyt olen
kuinkas se saadaan niin että se että ne päät siinä pysyy
kyllä se siihenhän tehdään semmoinen sitten tikusta semmoinen säyläksi sanotaan ne pistetään kun se käännetään ne kulmat ja -
mitä niillä tuokkosilla tehtiin ennen
niillähän kypsättiin mämmiä ja kaikkia uunissa niin tuokkosiin ja sitten noukittiin marjoja ja niihin ja
no sitten on tuohesta tehty semmoinen millä vettä otetaan niin kun lähdepaikoista
jaa semmoinen niin semmoinen liutti taas niin liutti se kiverrettiin vain tuolla lailla noin ja sitten halkaistiin semmoinen tikku ja pistettiin se millä vettä sai lähdepaikoista juoda sillä liutiksi kutsuttiin sitä sitten tuohiliutiksi juu

no ennen ei ollut noita kylvöheiniä
ei ollut ollenkaan kylvöheiniä ei siellä tuolla Orilahdessakin vaikka siellä oli tuota yli kaksikymmentä hehtaaria peltoa niin ei siellä kylvöheinää ollut muuta kuin tuota niin kun yksi semmoinen - peltosarka oli väliin tuon että sitten hevosten eteen kun kirkkoon mentiin niin oli sitten hevosten heiniä ne kylvöheinät semmoisia maaniittyjä ne vain oli mistä se tehtiin se heinä kaikki ja viikatteella niitettiin kaikki ei ollut niittokonetta eikä mitään minäkin muistan kun - Tourulan isäntä vainaa osti niittokoneen niin kyllä se oli sitten hyvä vehje olevinaan alkuunsa ja se oli semmoinen vain yhden hevosen sitten silloin että ei se semmoisilla rattailla käyvä mutta sittenhän niitä tuli niitä kahden hevosen koneita jo no sahaa ei ollut muuta kuin semmoisia justeerisahoja vähän oli paksuja muistan kun se toi semmoisen tuon niitä pikkusahoja kaarisahoja kun se Tampereelta toi ensi kerran paksu sekin oli ei se ollut semmoinen kuin ne nyt nykyään on ollut kovasti se oli hyvä olevinaan kauheasti että ei siihen osattu edes laittaa mitään semmoisia puita pokia kun niitä nyt oli jo tehtynä - semmoinen kuusen näre vain kiverrettiin semmoinen kaari johon - siihen pantiin siihen päälle sitten mutta sillä sahattiin lautoja mutta nythän niissä on rautaisetkin jo ja niitähän nyt enää ole niitäkään kohta ne on moottorisahat joilla katkotaan kaikki
mitenkäs kun - niistä maaniitystä sitä heinää tehtiin niin kuinka se siellä kuivattiin
päällähän ne kuivattiin vain ei niitä muuten ei seipäitä ollut eikä mitään päällä ne kuivattiin siinä pöyhittiin aina ja pantiin yöksi semmoisille läjäsille sitten ne ja sitten aamulla taas hajotettiin kun pouta tuli eihän ne samana päivänä kuivanut kun niitettiin ne täytyi olla useamman päivän siinä - niin ne sitten hajotettiin aamulla taas kuivamaan ja ja sillähän se tahtoi olla niin huonoa kun sadeaika oli että ne pakkasi väliin kun sai hajalle niin tuli sadevaaru ja ne kastui siinä hajallaan ne heinät
no oliko siellä latoja vai mihin ne vietiin
oli siellä oli ladot siellä maaniityllä sitten johon ne sitten korjattiin kannettiin melkein enempi niin selässä semmoisilla tehtiin semmoiset - takkavitsat vitsat sanottiin ja kannettiin niitä
kuinka semmoinen takkavitsa tehdään
se tehdään vain sillä lailla kierretään oikein koko paksusta semmoisesta koivun limosta ja sitten tuota se väännetään sitten se latvapää sillä lailla että se tulee ja siihen tehdään semmoinen lenkki sitten että se jätetään paksu se on semmoinen paksu se tyvi mikä pistetään sitten siihen lenkkiin että se se olkapäällä sitten olisi siihen tehtiin se takka sitten niin millä kannettiin toinen nosti sitten sitä - selkään tehtiin oikein iso takka niin kyllä minäkin monta - takkaa kannoin ennen niitä latoon sillä lailla niitä korjattiin sitten no hevosellakin sitten jo viimeksi semmoisista isommista niin korjattiin että
no siellä oltiin evään kanssa vai
niin evään kanssa sinne mentiin jotka oli edempänä ne semmoiset maaniityt niillähän oli niitä pitkin toisten maiden sisälläkin niitä niittyjä niitä maaniittyjä missä oli semmoinen aukea paikka niin ne rupesi sieltä sitten sitä maaniittyä viljelemään ja
millä lailla sinne juotavaa vietiin jos ei lähteitä ollut
niin no kyllä niissä melkein oli tuota vesipaikatkin niissä semmoisissa - kun ne oli jokien varsillakin ja sillä lailla ja ja kyllähän siinä nehän oli semmoiset puulekkerit millä vietiin piimää syötäväksikin sitten sinne evääksi
minkälainen se lekkeri on
se oli puusta tehty semmoinen semmoinen aika ne oli isoja ja isompia ja pienempiä semmoinen umpinainen ei siinä ollut muuta kuin päällä sitten oli läpi mistä se kaadettiin sisään ja sitten ulos otettiin se semmoinen että oli semmoisia lekkereitä lekkeriksi kutsuttiin niitä sitten puusta tehtyjä
no millä konstilla semmoinen piimälekkeri puhtaaksi saatiin välillä
no sinne pantiin santaa sisään ja hakattiin sitten - kovasti ja vettä niin kyllä se lähti sitten se siitä viraantui

no minkälaisia ne oli sen aikaiset viikatteet
no kyllä ne oli saman sorttisia ne viikatteet kuin nytkin ne maasepät niitä teki kyllä kun ei niitä kaupoista saanut viikatteita silloin niin niin kyllä ne oli saman mallisia mitä nytkin on nuo viikatteet -
väärävartisia
niin väärävartisia ne enimmäkseen kyllä oli väärävarrella sitä niitettiin melkein niitä suviviljojakaan niin ei niitä niitetty siihen aikaan kun minä olin kloppi ollenkaan sirpillä ne leikattiin kaikki niin kuin rukiitkin niin sirpillä ne ne sidottiin sitten ne suviviljatkin kaksi yhteen laitettiin oljilla semmoiseksi semmoisia nikuleja ja sitten laitettiin kokkoselle ne sitten

no siinä tarvitsi olla paljon väkeä
niin täytyi olla se oli aina semmoiset leikkuupäivät sitten niitä oli sitten - paljon oikein kolmattakymmentä henkeäkin oli rukiinleikkuussakin niissä isoissa taloissa monta kertaa

no pidettiinkö talkoot
kyllähän ne talkoitakin piti ehtoisilla pidettiin semmoisia talkoitakin kyllä että ja tanssit päälle sitten kun tuli leikattua niin juu kahvia annettiin ja ruokaakin annettiin ruokittiinkin ehtoisin

kyllä ne piti jotkut niitä talkoitakin mutta kyllä se päiväpalkoilla melkein enempi nuo rukiitkin niin ne rukiinleikkuut oli että
kuinkas siinä rukiinleikkuussa niin siinä yksi leikkasi ja yksikö sitä siteli sitten
niin
- perässä vai
ei niitä oli useampi leikkaaja yhden sitelijän edellä no hyviä sitelijöitä oli niin ne kymmenellekin siteli rukiin sitomia niin kymmenellekin hengelle sitelivät kun oikein oli sukkela sitelijä
no oliko sitten eri mies joka teki niitä
juu joka sitten kuhilaalle laittoi eri miehet oli sitten jotka kuhiloitsi perässä tehtiin ne kuhilaat niin
kuinka se kuhilas tehdään
laitetaan sillä lailla vain näin ne sitomet painetaan ja siihen vain sitten aina kyllä minäkin ennen olin kuhiloitsemassa paljon vanhemmat miehet ruukattiin laittamaan aina kuhiloitsemaan se oli paremmin semmoista niin kuin seisaallaan tehtävää että tuo - leikkuu leikkaaminenhan otti selkään kun siinä kumarassaan täytyi olla -
kuinka monta sidonta meni kuhilaaseen
se oli kuinka laittoi niitä kuinka paljon laittoi jos oli tuoreita niin ei auttanut laittaa niitä vallan paljon siihen kuhilaaseen mutta siihen laitettiin parikymmentäkin kun ne oli kuivia niin siihen sitten semmoinen hattu sitten päähän laitettiin vielä niin -- kun - väliin satoi tihutteli niin kun leikattiin niin ei niitä silloin auttanut panna paljoa tehtiin vain semmoisia jalkasia että ne kuivui ja ne yhdisteltiin sitten kun tuota pouta tuli kun ne kuivui niin isompiin kuhilaisiin sitten ennen kuin ne riiheen sitten vietiin ne

ja pellolta vietiin sitten riiheen
niin vietiin pellolta riiheen sitten pantiin parsille ja riihessä oli semmoiset parret ja sitten lämmitettiin ja kuivattiin se
kuinkas ne sinne parsille ahdettiin
pystyyn ne laitettiin sinne sitomet pystyyn vain
siinä piti toisen olla
niin toinen antoi ja toinen oli ahtamassa siellä parsilla antoi alhaalta niitä -

kuinka se ulettui niitä antamaan sinne
kyllä ei ne niin korkeita ollut ne riihet kyllä sen ulettui niin ja oli semmoinen - annelluspuukin sitten tehty että se oli oli semmoinen vastinke siinä että siihen pistettiin ja sitten sillä annettiin niin kun noita nikulejakin niitähän nyt ei ulettunut kun ne täytyi samalla lailla parsille ahdettiin suviviljanikulit
no kukas riihen lämmitti
no kyllä se isäntä melkein niin siitä piti huolen että se talon isäntä että se aina se lämmitti sen joo useammassa talossa kyllä että itse ne lämmitteli sen

no kuinka kauan se kesti kuivua tavallinen riihi
noo kun kuivaa oli niin sitä puitiin sillä laillakin että noin oltiin joka aamukin joskus riihellä mutta joka toinen aamu sitten mutta kun tuoreita oli tuoretta oli että oli sadeaikaa että ei niitä saanut kuivana sinne ahdettua niin sitten täytyi pitää kolmekin - vuorokautta siellä ennen kuin ne kuivi kun sadeaikana mutta kun ne sai kuivana että ei ne ollut tuoreita sinne niin sitten sai joka toinen päivä kyllä puida ne ne oli melkein paririihet noissa isommissa taloissa kaikissa niin että oli kaksi riihtä ennen luha oli siinä semmoinen välissä missä sitten ne puitiin ne rukiitkin

no kuinka monta henkeä siinä puintihommassa tarvittiin
no kun paririihillä oltiin niin oli kaksi pudistajaa kummassakin riihessä oli pudistaja oli kaksi niitä jotka pudisti ja sitten oli tuota säätäjä ja joka sitten sitomet laittoi siihen häkin päälle ja sitten kaksi oli siinä kepakolla tappamassa niitä kepakolla tapettiin siinä häkin päällä niitä - ja sitten oli kohlija siitä pois niitä olkia kohlimassa ulos vei ja sitten oli sitelijä ulkona joka siteli ne lyhteelle ne oljet
mitäs se pudistaja teki
löi seinään niitä sitomia juu ja se - pudistettiin ensin noin aina ne seinään lyötiin ne - ne rukiin latvat sillä lailla - ne oli kummassakin riihessä kun paririihet oli niin oli aina kummassakin se pudistaja ja - ja heitti sitten aina sen sitomen sinne luhaan ja sitten se joka - säätöä teki niin se otti sen ja - katkaisi ne sitomet ja siteet pois niistä ja pani siihen häkin päälle ne missä ne tappajat oli sitten kun ne tappoi kyllähän ne lattiallakin niitä mutta se oli raskaampaa siinä kun lattialla niitä rukiita tappoivat niin kyllä ne melkein semmoisen häkin päällä oli siihen aikaan enimmäkseen kun minäkin no suviviljoja puitiin sitten taas sillä lailla että ne pantiin lattialle sitten tehtiin vain sillä lailla latvat yhteen semmoista säätöä siihen ja siinä sitten varstalla hakattiin ja siitä sitten kohlittiin ne oljet pois ja -- suviviljoja tapettiin sillä -
minkäslainen vehje se varsta on
se on semmoinen siinä on semmoinen väärä varsi vain ja sitten se pää semmoinen millä hakattiin koivusta niitä tehtiin noista koivun kun koivussa kasvaa semmoinen oksa näin niin siitä se tehtiin se semmoinen varsta puinen varsta millä niitä nuijittiin kyllä niitä vielä on jossakin noissa vanhemmissa taloissa mutta sielläkin on meilläkin vielä kyllä siellä riihen tykönä

aamulla sinne mentiin jo kello neljän aikaan sinne - riihelle ja sitten oltiin niin kauan kuin jyvät tuli läjään siellä ei sieltä tultu kuin siinä yhdeksän nurkissa ja sillä lailla kun kaksi riihtäkin oli niin yhdeksän nurkissa tultiin suurukselle ja sitten toiset rupesi sitten viskaamaan niitä jyviä ja kasmasiinilla ja toiset rupesi ahtaamaan riihtä uudestaan
no onko teidän aikaan jo niitä kasmasiineja ollut
oli oli niitä silloin jo kasmasiineja ne oli jo silloin kasmasiini kyllähän minä näin vähän käsiviskaimellakin viskattavan ja olen itsekin viskannut vähän semmoisella puusta tehty semmoinen ja ne sitten riihen oven alle läjättiin ne jyvät ja siitä sitten aina viskattiin tuolla lailla noin että ne meni ruumenet jäi siihen keskelle ja jyvät meni sitten perään riihen perään sillä lailla viskattiin mutta ei kyllä niissä oli jo kasmasiinit silloin kun minä riihellä olin niin melkein

no mitäs oljilla tehtiin
oljet syötettiin melkein lehmillä talvella rukiinoljet juu kyllä ne melkein lehmät söi talvella aina ne talven aikana kun ei ne ne lehmät vasikoinut ennen kuin vasta keväällä niin ne talvella kun ne oli joutilaita niin ne pureskeli niitä olkia juu
pitkinä
niin pitkinä vain pitkinä ne söi niitä niin että rytisi juu ne riihessä kuivattuja oli niin no ostivatkin paljon toiset toisiltaan niitä
no kattojakin tehtiin
niin -
oljista
juu kattoja kanssa tehtiin oljista kyllä noihin latojen päälle niin kattoja tehtiin se - se kestikin kauan se semmoinen kun se hyvin oli tehty niin olkikatto se oli kestävä katto vaikka se kun vain - sitten kun uusi niitä painoja kun sinne pantiin semmoiset puut siihen päälle painoksi ne pakkasi ne puut mätänemään siinä ennemmästi ennen kuin ne oljet ne pysyi niin ihmeen kirkkaana siellä että ei se muuta kuin siitä päältä ne oljet tuota vähän mustui ja ökiintyi mutta sieltä syvemmästä niin kyllä minä olen nähnyt tehtävänkin niitä ja olen ollut tekemässäkin niitä olkikattoja kyllä ja Orilahdessakin tehtiin oikein suuren semmoisen pariladon päälle niin tehtiin olkikatto paljonhan siihen niitä meni sen täytyi tehdä vahvan se tehtiin vahva se tehtiin samalla sortilla niin kuin tuolla lailla niin kuin tuo tiilikatto ja pärekattokin että tuolla lailla kastittaisin että se aina vedettiin tuommoiset

nehän repi sitten väliin kun oli tuli ruuanpuute keväällä kun pitkiä keväitä oli että oli niin ne otti niistä lehmilleen syötäväksi niistä olkikatoistakin ja taas uusittiin sitten kun niitä olkia kehuivat en minä nähnyt kyllä ei siinä sillä paikkakunnalla otettu mutta kehuivat että ne jotkut syötti niitä niin latojensa päältäkin
no oletteko nähnyt että tuohesta olisi kattoa tehty
juu kyllä minä tuohikattoja olen paljon nähnyt tuohista tehtyjä
millä lailla se tehtiin
se tehdään samalla lailla sillä lailla että ne ne tuohet kiskotaan - semmoiseksi isoksi että se kanssa sillä lailla kastittaisin tuolla lailla että se vedetään aina tuohikatto ne olikin kestäviä tuohikatot ne
kuinka ne tuohet siellä pysyy
siihen pannaan painot päälle kanssa semmoiset - puut päälle että ne pysyy siellä että ei ne pääse sieltä - ei niitä millään naulata kiinni ollenkaan muuta kuin niihin pannaan semmoiset puut päälle kumpaisessakin päässä on noissa katoissa niin pannaan semmoiset ylös semmoiset puut ja siihen sitten kairalla tehtiin läpi ja siihen pantiin tapit sitten ja niistä sitten niistä tapeista laskettiin aina siihen tuohien päälle sitten se paino sillä lailla ne tehtiin nuo tuohikatot

ja se pitää veden
juu se kyllä se veden pitää kyllä ne piti ei ne ei ne vuotanut ja kestivät kauan ne oli vanhoja

no missäs vilja jauhettiin täällä päin
no ne oli semmoiset jalkamyllyt siihen aikaan eihän tuolla Korkeakosken koskessakaan semmoinen jalkamyllyhän sielläkin oli se oli että se missä ne jauhettiin sitten ja noita ohrajauhojahan ei saanutkaan silloin kun minäkin olin kloppi vielä ne seulottiin sitten ne jauhettiin nuo ohrat kuorineen ja sitten oli semmoiset seulat että ne seulottiin sitten ne kuoret pois niistä että ne sai niistä rieskaa oikeata - ne oli semmoisia ne oli osakkaina niissä nuo talolliset niissä koskissa ja - ne aina kukin tuurinsa jauhatti siellä sitten siellä - veivät viljansa ja olivat siellä siellä jauhettiin sitten siellä oltiin sitten yhtä mittaa - viikkokin kerralla aina talosta ne yötä päivää se jauhoi sitten se ne oli semmoiset vain kivet ja sitten siinä oli semmoinen - vesirataskin vain se oli semmoinen tammi pystyssä näin ja siihen oli tehty sinne - alapäähän sitten semmoiset siivet laudasta semmoiset siivet ja mikä pyöritti sitä kiveä siinä päällä kyllä minäkin olin siellä Hirvinkylänkin siinä Pajumyllyksi sanottiin minä siellä olin jauhattamassa monta kertaa itsellenikin jauhatin ja sitten olin niiden talollistenkin edestä siellä jauhattamassa niin kyllä siinä jauhoja tuli aika mutta siinä ei ollut - ne tuli siihen pitkin ympäri siihen kiven ympärille ja ne täytyi siitä koota sitten säkkiin vasta että ei ne tullut säkkiin oitistaan siitä ja siellä oli tehty sitten semmoinen muuri missä sai lämmitellä semmoinen piisi joka suoraan meni katon päälle vain ei siinä ollut mitään mutkia eikä siinä sai polttaa puita että siinä loisteessa sitten tarkeni syksylläkin kun kylmää oli silloin eikä siinä laupiota ollut siinä myllyssä eikä mitään se oli ei se lämpöistään pitänyt mutta siinä loisteessa sai sitten samanlainen se oli tuolla Korkeakoskellakin siinä siinä oli siellä oli kaksi niitä oli alainen ja yläinen mylly mutta nythän ei siellä jauhateta nykyään enää ollenkaan siellä ne on hävinnyt se alainen myllykin sieltä tykkänään siellä oli oikein ratasmylly ennen sitten jälkeen päin
no oletteko käsinkivillä jauhanut
juu kyllä minä niilläkin olen kyllä minä ne nähnyt olen käsinkivet

oliko teillä kotona
ei meillä ollut mutta siinä oli siinä naapurissa siinä Kortteella niin siinä oli käsinkivet ja ja taitaa vieläkin olla siellä minä luulen eiköhän ne ole ole kunnossa sano ei niillä paljon kyllä jauhoja tullut kyllä se niin pikkusen oli se
no mitä niillä jauhettiin
niillä jauhettiin joka lajia viljaa noita kaljaksiakin jauhettiin aina kun kaljaa tehtiin semmoista sahtia ja ja sitten kyllähän niistä puuroakin keitettiin niistä kun jauhettiin niitä kun rukiitakin saatiin niin jauhettiin käsinkivillä sitten puurokset semmoisia krouveja ruisjauhoja joista - puuroa keitettiin uutispuuroksi sanottiin sitä sitten
saiko niillä käsinkivillä krouvimpaa ja
sai niillä sai niillä vähän hienompaa ja krouvimpaakin juu kyllä niillä sai se siinä oli siinä oli kanssa semmoinen akseli ja sitten että sai semmoisella vaajalla sitten ylentää ja sitten taas veti sitä vaajaa pois niin sitten se painui likemmäksi sitä toista kiveä alaista kiveä se päällinen kivi
mutta kai se oli raskasta pyörittää
raskasta se pyörittää oli ei se mitään - se oli aika iso sentään se päällinen kivi siinä mitä pyöritettiin siinä oli tehty semmoinen reikä siihen ja siihen oli pantu tappi sitten pystyyn ja siitä tapista sitä sitten pyöritti sillä lailla siitä
no mistä ne jauhot tuli
niin jauhot meni samalla lailla siinä oli semmoinen tehty siihen ympärille mistä ne sai koota sitten pois että ne ei ne mennyt mihinkään tuuttiin eikä ne täytyi siitä sitten lakaista aina siitä kiven ympäriltä ja vasta pistellä astiaan - pussiin kun samalla lailla kuin niissä jalkamyllyissäkin oli ei ne täytyi kanssa koota siitä kiven ympäriltä pois ne ei niitä

no tehtiinkö ennen kotona makkaraa
juu tehtiin sitä verimakkaraa kun lahtia tehtiin niin ne tappoi aina ne elikot ei sitä lihaa ennen kaupoista saanut eikä ei sitä kaupoissa ollut myytävänä niin kun nykyään - sitä tuoretta lihaa saanut muuta kuin silloin syksyllä kun niitä tapettiin ja sitten suolaan laitettiin ne lihat ei ne ne säästettiin sitten ne että niitä tehtiin vasta laskiaisena tehtiin sitten ne makkarat pantiin suolaan ne suolet ja veri oli suolassa ja sitten tehtiin se ei tuommoista makkaraa saanut niin kun lihamakkaraa ollenkaan silloin minun kloppina ollessani ei sitä nähnytkään missään
oliko olemassakaan
en minä tiedä oliko sitä olemassakaan ollenkaan
mitäs muuta silloin laskiaisena syötiin
no papusoppa se oli ja se makkara melkein että papusoppaa keitettiin aina ja siihen pantiin sitten ne kun sikoja tapettiin syksyllä niin ne siansorkat säästettiin aina ja ne siansorkat sitten siihen papusopan joukkoon - minäkin olin tuota aina me ruukattiin aina kloppina kulkea sillä lailla laskiaisena talosta taloon ja sitten annettiin ruokaa siellä ja sitä sai sitten joka talossa oli se papusoppa ja makkara sitten syötävänä annettiin niin oikein suuri poikasakki me suksilla kuljettiin ja ja sitten aina annettiin ruokaa niille lapsille joka talossa laskiaisena
no laskiaisena lasketeltiin kanssa
niin luisteltiin kovasti ja huudettiin huroota juu
kuinkas sitä oikein huudettiin vieläkö muistatte
kyllä minä sen että huroo pitkiä pellavia kasvakoon sillä laillahan sitä huudettiin aina niin kovasti ja aamusilla se oli lapsilla että kuka ensimmäiseksi kerkisi ulos huutamaan - että se oli paras sitten joka pääsi että oitis niin pian kuin silmänsä aukaisi niin kyllä oli kiire ulos että kuka ensiksi kerkisi huutamaan huroota että

käytiinkö laskiaisena saunassa
juu kyllä sauna lämmitettiin kanssa aina
mutta siellä ei saanut huutaa
ei siellä täytyi olla puhumatta sanottiin että - ei saa laskiaisena puhua saunassa mitään että täytyy olla hiljaa siellä juu
minkä takia
en minä tiedä että mitä mikä taika siinä oli niillä että ne että ne semmoista

no ennen oli vanhoilla semmoistakin tietoa että talvella jo näki minkälainen suvi tulee kesä tulee
niin kyllä niillä jollakulla oli vähän semmoista että ne - että ne vähän ennusteli sitä hiukan
kuulitteko mistä ne olisi ennustellut ja millä lailla
kyllä minä niitä vähän kuulin mutta en minä muista heitä enää niin

no kyllä siitäkin kuulitte että pääsiäisen aikaan ihmisten navetoissa käytiin
juu niinhän ne kehui niitä että että ne kävi siellä aina ne kävivät noitumassa ihmisten elikoita että se on semmoista
oliko niitä nähty koskaan
kyllä kyllä ne niitä näkikin jossakin paikon oli nähneetkin että että siellä semmoisia mummuja oli
mitä ne teki siellä
no ne kehui että ne leikkeli karvoja lehmistä ja niin kuin noista lampaistakin ne lampaistakin leikkasivat villaa että niillä oli sakset mukana että mitä ne sillä sitten tarkoitti ja että sillä semmoisella että ne niitä leikkeli

no oletteko paimenessa ollut koskaan
en minä
kloppina
en minä ole paimenessa ollut siihen aikaan ei ollut niitä enää tuota niitä karhuja eikä eikä susia kun minä olen
onko aikaisemmin ollut
kyllähän niitä aikaisemmin ollut oli isävainaakin jutteli että kun kaatoikin hevosenkin kaatoi ja sitten siinä Sahrankylässäkin karhukin ja sitten susia kävi että koiriakin vei vallan pihamaalta niin sudetkin
missä niin oli käynyt
täällä Hirvinkylässäkin niin oli ja Hirvin Mattilassakin niin isävainaa kehui että koiran vei kanssa susi kävi viemässä sen

no puhuttiinko semmoista että olisi lapsia vienyt
- ei ei sillä paikalla että lapsia olisi vienyt kyllä

no kuinka sitä ennen katseltiin kun ei noita sähköjä ollut
oli semmoiset öljylamput oli ensin oli meilläkin niin oli semmoinen pikkuinen vain läkistä tehty semmoinen piippalamppu jossa jolla katseltiin se savusikin kuin mikä mutta sittenhän niitä tuli niitä semmoisia isompia lamppuja kattolamppujakin mutta nekin oli läkistä tehtyjä ne säiliöt ensin alkuun mutta sittenhän niitä ruvettiin tekemään lasista jo joita nyt vieläkin on kyllä olemassa lasisia öljysäiliöitä niissä kyllä siihen aikaan kun isävainaja ja äitivainaja oli ollut niin silloin oli ollut vielä nuo päreet jolla katseltiin että päreillä vain katseltiin puhteet että niin siinä oli yksi joka sytytti aina sitä pärettä siihen pihtiin toisen taas kun toinen sammu kun loppui niin täytyi yhden olla siinä että oli se aika aika tuikuttelemista silloin
mutta ei teidän aikaan ole päreellä katsottu
ei ei minun aikaani päreellä enää katsottu kyllä ne oli ne öljylamput silloin jo öljyä oli silloin jo että kyllä isävainajan aikana vielä oli äitivainajan aikana ollut ne puhuivat että oli vielä ne -

ne oli niin paljon vanhoja ihmisiä jo kun ne oli sen - ison nälkävuodenkin näkivät ja kärsivät kun kun pettua syötiin kun ei muuta leipää saanut ollenkaan männynkuoria mäntyjä kuorittiin ja niitä jauhatettiin kun pakkanen vei kaikki sillä lailla viljan että ei
mitä muuta ne kertoi niistä nälkävuosista
no semmoisia että kerjäläisiä kulki niin kauhean kovasti pyytämässä ruokaa - siihen aikaan ja sitten - nälkävuosina se ja kuolikin paljon - ihmisiä silloin kun kauhea - lumitalvikin oli silloin ollut että ja kun ne semmoisia tunneleita tekivät vain minkä lävitse ne kulki metsästä puitakin tuomassa kun niin kauheasti lunta oli ollut silloin silloin köyhänä talvena
siitä on kai sata vuotta nyt
eiköhän ole jo taitaa vähän ylitsekin olla jo joo kun minä en yhtään muista sitä vuosilukua kyllähän se kyllähän ne sen puhui kuinkahan paljon silloin kirjoitettiin kun se oli se iso nälkävuosi

kyllä se toistasataa vuotta täytyy olla

kyllä kai se huonoa aikaa oli
kyllä se oli huonoa aikaa silloin ja kun ei ollut sitten mitään noita kulkuvehkeitäkään kun niiden täytyi hevosella kulkee kaikki no Turusta saakka ja ja Vaasasta kävivät hakemassa jauhomattojakin niin hevosella niin kun ei ollut rautateitä eikä

ja silloin ei ulkomailta niin tuotukaan
ei